﻿धाव्या रंगाचो विचार करताना शुद्धतय, शांती आनी नितळसां हांचो उगदास जाता। ताजे बर्फ, वा मलबांतले धग सर्किल्ल्यो गजाली तातोंतल्या मनांत येतात। तशेच ताचो संबंध उजवाडा कडन अस्त आनी तों चड करून स्पष्ठतय वा उक्तेपन दाखयता।